﻿jamui reta oïme jeta <hesitation> kua aikuareta rarei mbaetɨ jaereta ndive semiari mbate <hesitation> ipuere amogue oime gunoi cuarenta cincuenta año rupi <hesitation> mbaeti se aiparabo se amigo vaera sino que mbaeti vi jae <hesitation> ouvaera oupou opou oyoupi se avaera oupou jaendie jaema oime jeta amigo reta erei mbaeti aikuavi mbae edad ko gunoiva